Ndikkina mi So mi waawi ɗonnoogol ko mi waɗi laawol e mbuddi walla mi waɗi laawol e caɗeele, miɗo ɗonnoo laawol e caɗeele. Caɗeele heɓi yamirde e puccuɗe ɓuri e maɓɓe, teeŋngude nde njalɓi e nguuri ɓernde. Laawol e mbuddi waɗi moƴƴi, kono ɗum heɓude ɗum no daɗi haayre. Caɗeele waɗa ngam o wi'ude puccuɗe ɗiɗabre ɓuri, heewtude ɗum ka nguuri ɓernde